السعادة عند الاطفال <hesitation> تختلف من زمن لاخر، لكن لكل-كل جيل له تحدياته وظروفه، اليوم في للاطفال التكنولوجيا، وفرص اكثر بس كمان يعانون من ضغوطات، مثل وسائل الاجتماعي، الحين قبل خمسين عام كانت الحياة ابسط وامتع، وكان كمان في تحديات مختلفة ،والسعادة تعتمد على البيئة والدعم الاجتماعي مو بس بالزمن.